افضل انو اكون فنان كوميدي اكثر مما أكون راقص مشهور - لان الفنان الكوميدي يكون محبوب من الناس ، الناس تحب تطمش علينو ، وبنفس الوقت يزرع البسمة بل-بمتابعينو بالناس الي تشوفو